සුදු වර්ණය ගැන කියද්දිම මට මතක් වෙන්නේ <hesitation> සුදු පාට ඇඳුම්. සුදු පාට ඇඳුම් ලංකාවේ මිනිස්සුත් එක්ක ගොඩක් බැඳිලා තියෙනවා. මොකද <hesitation> දරුවෙක් ඉස්කෝලෙ යන්න ගත්ත වෙලේ ඉඳන් ඉස්කෝලෙ ගිහින් ඉවර වෙනකම්ම <hesitation> ගොඩාක් විට <hesitation> රජයේ පාසල් වල <hesitation> සුදු පාටින් තමයි <hesitation> දරුවන්ගේ පාසල් නිල ඇඳුම <hesitation> හදලා තියෙන්නෙ. පිරිමි ළමුන්ට නම් <hesitation> ඔවුන්ගේ කලිසම වෙන පාටකින් තියෙනවා. නමුත් <hesitation> ඔවුන්ගේ කමිසය <hesitation> ඒ වගේම ගෑණු ළමයි අඳින ඉස්කෝලේ <hesitation> ගවුම <hesitation> හැමදේම සුදු පාටින් තමයි මහලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව <hesitation> ආගමික කටයුතු පැත්තෙන් ගත්තත් <hesitation> ගොඩක් විට ලංකාවේ මිනිසුන් ආගමික වතාවත් වලදී සුදු පාට තමයි අඳින්නේ. විශේෂෙන්ම පන්සලකට යද්දී <hesitation> දානෙ ගෙදරකට <hesitation> මළ ගෙදරකට යද්දී <hesitation> ඒ වගේම පිරිතකට බණකට යද්දී <hesitation> ඒ වගේම ක්‍රිස්තියානි අය නම් <hesitation> මහ සිකුරාදා දවසෙදි පල්ලි යද්දී <hesitation> ඒ වගේ හැම වෙලාවකදිම <hesitation> සුදු පාට ඇඳුමක් තමයි අඳින්නේ <hesitation> ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් ඇස් දෙකට ප්රියමනාප <hesitation> බවක් ලැබෙනවා වගේම <hesitation> ඒකෙන් ගෞරවාන්විත බවක් තමන් කරන වැඩේට ලැබෙනවා කියන හැඟීම <hesitation> මිනිසුන් අතර තියෙනවා.